<hesitation> salten ta ho na yali yó tá, nayó kuchonria ná ta nene nrivii kuxhinri, aña chó ta iin taxajo a nrujuan ta ña kono yo tu ta kono yo tu ta kuchonria tanri aciti ta kadon tó tiyaka ha ña kadon papa yó chichan ni veenri, ho o on. tangu olla yó tu ña yó tá choa dachonri to chón ni a tikolo tikoni ta chido tikuii da dakuinriti, ta dani tu onga danachutunria tikuii tá chikanriti na xa ta hon. dakuachi nri koñoti ta tannri ini ti kuii xana kudotá, tada nguan choti tada nguan kadaxhikonnatí anria koti.